العربية بتحتوي على أجزاء ووظائف ومحتويت ميكانيكية ومحركات. من اهم المكونات الرئيسية للعربية جسم العربية من برة زي العجل والقزاز والنوافذ. انما في مكونات برضه داخلية جوة العربية زي المحرك: ومحرك اسمه احتراق داخلي، ومجموعة حركة وقاعدة جسم، وطبعا العجلات والاطارات المطاطية، وصندوق التروس، وصندوق تروس يدواي، وصندوق تروس اوتوماتيكاي.